अगर मैं एक अंतिरिक्ष यात्रि छूं और मैं एक अंतिरिक्ष स्टेशन मां फस्यूं जो बे मैं भेर मनी निकली सकणूं, लेकिन मैंमू खाणों प्योणों छें चि। त सबसे पलि जब खाणों प्योणों मैंमूं छें चि, त मैं कोशिश करोलु कि तौ बे भैर निकल्ल कनके चि। मैं संपर्क कनै कोशिश करोलु अपरा दुसरा अंतरिक्ष स्टेशन मां बैठ्यां यात्र्यूं दगड़ि। और तूंते बतौलु कि मैं दगड़ि या परेशानि व्हेगि। आवा मेते बचै ल्यवा। या भौत जरुरि और अत्याधुनिक कदम व्होलु।